Paxtadan futbolkalar tikish uchun avvalo paxta tolalari yigiriladi va ip hosil qilinadi. Bu iplar to‘qish mashinalarida matoga aylantiriladi. Matolar futbolka o'lchami va dizayniga mos ravishda kesiladi.